E kiee’ la kú re fáá’ra e re guá’n, re gu’an e lyn dsa re fáá’ra, e re guá’n e la lɇ lýn jiama’ lýn la kú lyn e xé’n, la ku xiüü i píí’ e my le laa e san, e ló júú ta kuanta re laa, e júú, je jö jan dsa my dxún re fá’ a jia’ ‘ná’ re jmáá la nɇ, ajia’ ‘ná re lún la nɇ ki la lýno e re bé’ no xiru ajia’ ta nuu júú e lún jötu mare xíí’ra la’ jan xiüü, ta nǿǿ ajiamá’ re júú xiro kö’ ka re júú jo re jína ka kö’ ka’ jö, jötu ǿ fí e dse guá’n dsa guá’n jö jiama re jmⱥⱥ ‘ñee jö la le lýn xé’n ki xiro talýn re jɇɇna a e xa re xíí’ra a e xa re lóra kiä’na exa kie’ la ¿néé’ lýn ba li bbé’n kie’ la ‘néé’ lýn ba mý guíí e dsóó kie’ la ga re guá’n ki xi a i xen jan i re kue fí kié’ li nɇ ba xen e ‘ná’ re kuɇra fí kié’ jan xiüü la dsali bén’n la néé’ xiüü i ga dseli bé’n ba ‘néé’ e dse guá’n e lýn i dsa i dsa i jáaá dsa i bee’ i jáá my la jáaá jiama re lí fó’ e re gua’na fí kié’ jiama re lí fó’ ere guá’n e la lɇ lyn, la nɇ ba.